U ekiti tulakgtsini xlakata takgalhin eso tu anani tuno talamanau kinchikan ti lakgatiyan chichi u ekiti klakgtsin aman chichi luskgalalh chi wani na masuniy chiwani na mapakuwiy li tinaku una tlawa amaxa chichi luskgalalh i este porque tsamalha lha chintse kawaniman tixa na leeni nak katuwan ti na masmani tixmalana lhaxniku xa kati makgxtekglh pero na ani katuwan nataan pelha katee katuwan xa malana lha katee chichi i pus tsamaxa chichi luskgalalh porque makgatixa kgankgawanan untu kgankgawanan na makgati na lakawanan lakawanan katsis i lakawanan kakuwini lhaxtanuntsa chi ekinan tsamaxan chichi ekitik puwan chu atsina kgalhi liskgalhalh porque atsina na tapekgsi lhaxa u min kgawach kati tapekgsinin uxan tsama mis tsama chichi este tapakgsi uno ekit li wan chu chichi atsina tlak tlak kgalhi xliskgalalh porque este a pulaklhuw tun lhawan chichi chicha ama axni tayuku ntiat Kak laklanka kachikin win chichi tuxa kamaputsikan tachixkuwitat unti tatakgtapu i amaxan chichi na tanu na lhuaknan i na na putsanan antsa lha wi amalhi tietliw pues na wan na tsuku xkanan na tsuku masu porque xa aman chichi lu skgalalh ukliwan chu aman lakchichi lus kgalalh na nuntsa aman chichi este chechaman ti pues atu para tu leen xmochila tuxlha lileenit tu lhatse uxa aman chichi na na tsuku muksu i natsuku wan tu limini amacha xax malana na nakg namakg na makla tuno xa lipina kmochila maski lakgtsima xa porque uxan chichi malakgsuman na nakatsi xa chichi chu wintu lipin kmi mochila untu lhatse ipues entonces kuani ekit chu lakchichin eso aman chichi skgalalh este porque lhuwan tu limakuan nanuntsa aman chichi pues nuntsa chi kawaniman skgalalh porque lu skgalalaxnin porque katsi xa lhayax chik katsi lhak tiji na an katsi na para chi wani na malakgatawakgay nuntsa na tapekgsiniyan chiwani na xakgatliy nuntsa na tapekgsiniyan Poreso ekiti liwan chu aman chichi pues lakgskgalalan